Wa'ye' ti San José uma' a' ma'lo' janaloo' u a' kax, a' käy, a' tamalej kumenb'el este u- ub'äk'el k'ek'en, a' kaxej kukinsik y kamentik ete caldo, te arroz, papa y güisquil tulakal a'lo' ka- katz'ik ti'ij ka' kujok'ol ma'lo' ma'lo', jach ki' ujanb'äl a' käy xan, a' käy ku- ku si ak'atij ajantej kamentik ete caldo patal amentik ete caldo pero si ma' ak'atij caldo ak'atij tzäjä' katzäjäk ma'lo' ka- kajantik ma'lo' xan ete arroz. pepino, tulakal a'lo' junp'ee ma- ma'lo' janal a' samalej xan b'ix kumenb'el a'-a' tamalej tamalej kub'ensik a' makoo' a' ixi'im ujuch'ä' a' a' molino kujuch'äk kutal kutasb'äl kutasikoo' a'-a' sakanej a' säkan kujochikoo' ja' ti'ij, despuese ku- kutz'ikoo' ti- ti junp'ee k'um nojoch k'um y ku- kutz'ikoo' ti- ti k'aak' tan u- tan u este tan u- u- uchäkikoo' a' säkanej ka' säkan je'lo' jo'mo' chäkik ub'aj jok'sikoo' kujäyikoo' este kujäyikoo' ti lu'um ti junp'ee naylo ka' ti sak y a' b'äk'ej ku- ku- kutasikoo' a' b'äk'ej kuxutikoo' tulakal a' b'äk', kutz'ikoo' pi- pimien xaak' kuchikoo' este este achiote, kutz'ikoo' p'ak tulakal a'lo' kutz'ikoo' ti'ij kupat'äl etel etel este achiote kupät'ik kupät'ikoo' ub'aj kupätikoo' tulakal a' b'äk'ej ma'lo' ma'lo', despuese ku- kuxo ku a pero lay pero a'lo' ku- ku- kuto'ikoo' ete ete ule' muxan, ule' muxan b'aylo' unojochil kutz'ikoo' a säkan yok'ol a'-a' muxanej ku y a'-a' b'äk'ej chäk chäk kupat'äl ete ka' kuxu' a' kuxu' ku- ku- kutz'ikoo' ti'ij kupät'ik chäk chäk ete yaab' manteca. Chäka'an a' säkanej kujok'ol despuese kuto'ikoo' kutz kutz'ikoo' ti junp'ee payla ka' chäkik ub'aj, pero a'lo' chen yalam ma' kume kumensik ja' tulakal a' tulakal a' tamalej ma' ma' ma' ma' ma'an ja' ti'ij chen chen cabal a'-a' tamalej uka'aj u- uchik ub'aj chen etu oxil, oxil a' k'aak'ej porque ku bien bien bien este bien yanoo' te'lo', despues ka- ka a' tamalej ku ku ya jo'mo' chäkik ub'aj ule' a' tamalej ya ya ma' ya ma' este ya ma' este ya ya patij este k'äs b'ox ja ya jo'mo' chäkik ub'aj <hesitation> kajok'sik a' tamalej ki' ki' a' tamal. kujantik mak ete ete op', <hesitation> b'aylo' kujantik umak. <hesitation>